<hesitation> wach kimixib' wat'aliim kiwach kotaq wach'ajal <hesitation> wula janaj pues re' wula cha je' igual haab' ruu' cuarente rihaab' wula cha janaj wula re' wula cha cincuenta ar reh y janaj igual je' niedad han pues ya wula cha sesenta rihaab'.